بس د ټکنالوژۍ، خوځښت، ازادۍ او پرمختګ سمبول دی. دا هغه وسیله ده چې انسان له یوه ځایه بل ځای ته په اسانه رسوي او د ژوند سفرونه پرې ترسره کوي. بس یوازې د تګ وسیله نه ده، بلکې ډېر وختونه د کورنۍ سفرونه، خوږې خاطرې او ماشومتوب یادونه تازه کوي.